Inne kinkagiga abiellumist tasus kimmähe läbi kõnõldaq, mis ummaq tiiq elo plaaniq. Näütüses, kas tiiq latsi tahatiq, mitut last, <hesitation> mis näütüses edesidseq tüüplaaniq ja nii edesi ummaq. Ja kos tiiq näütüses elläq tahatiq vai kas kodo eläjit tahatiq, kõik säändseq as'aq tasosõq läbi kõnõldaq.